<...>Ndreto aby ñy biby mantsy mare haiko: -Ñy senky mantsin-kolitsy, -Ñy tarantila misy fofo tsy haihainao, -Ñy sive ñy sirikata. Reo ñy karazany ñy biby mantsy<...>.